Fomba fandrahoana lojy dreky é izy kôfa azo avakany izy sasana sasanà magnagn'igny avakeo mintsingevaheva ambony ireo ratsy ilagna amignazy tonga de efa alagna igny de efa ariàgna akagny azy avake andrahona amindray izy aminjao andrahoina magnagno agnigny malemy amizay izy andrahoina aloha izy makao akao izy avekeo efa malemy izy e izy ko efa malemy magnagn'igny izy atao sosy amizay ozy izy alaigna alagna anaty vilagny izy atao amy fatina akeo menaka tetehina tômaty tetehina tongolo arotsaka akao aminjeo izy avekeo potipotehina tsara izy ko voapotipotika tsara izy avakeo ataonjeo le lojy igny de izy avekeo karokaroigny karokaroigny vita.